Suleje a tawan domu ɗun e wodi nanye, ɗume wodi nafakka nanye din, nanye ɗin ni koɗi ɓuri nafugo fu e ɗi late e ɗe nyaɗe, ngan to sulere ɓuyrotare softoyana to jogama, <noise> e weli jogande de'iiten e jungo ma. Ɗiɗabel bo nanye ɗin waɗama ngam sirnugo, suleje ɗen ɗe hore muɗun ngam nanye gonɗi e sule go nanda e suleje joy, <noise> nanda e suleje sappo. sulere fu wodu nanyu muɗum. <noise>